Tna'a ja xiini'ini porque ku kuplantando tee nda'avi ku anuu jiaa tiuku horre daake'endoxi ndiute o da'ando'odoxi ku in, uu, uni ndiuu ja daake'endoxi ndiute teenda'avi kuuxi tiuku porque nda'avaaxi ngo'oyo nda'axi tiuku te horre daake'endoxi ndiute vaade'e kuii. kuii kaanda'axi.